Ën Arabia Saudita a i sun i gamei, pöi a ie ël petrolio ch'a nu fa andé avanti le machin-e